د سفر پر مهال، پیسې د تبادلې مرکز، بانک یا اې ټي اِم له لارې بدلوم. اې ټي اِم اکثره ښه نرخ لري او لاس‌رسی هم ورته آسانه دی. په هوایی ډګرونو کې هم تبادله شته، خو فیسونه لوړ وي. رسمي تبادله‌کوونکي خوندي دي. خو د پاسپورټ ښودلو ته ممکن اړتیا وي. زه بیا هم تل لږ نغدي پیسې له ځانه سره لرم.